Kɛɛpǝ we kɨtɨŋkǝ pɨ lóo co mɨ vurǝ wǝǝ, kɨpɔɔkǝ tuŋyǝ faŋyǝ matakpaa wǝ kɨto wɨ lóo co mɩ vurǝ wǝǝ mɨŋ kɨpɔɔkǝ kɨ lo roŋ lǝ̈ o lóo koru ǝkpɨ faŋyǝ lo roŋ loo <hesitation> turɔɔrɔɔwǝ wɨ lée yee lǝ kɨto wǝ́ wɨ lóo co mɨ vurǝ.